عشان تربط الحذاء حجك بتأخذ طرفين الرباط وتلف واحد حولين الثاني وبعدين اسحب الطرفين بجوة عشان تشد العجدة، كرر نفس الشي مع الطرف الثاني وخلي العجدة جوية شوي عشان الحذاء ما يطلع من رجلك ، طبعًا ممكن أشرحلك شرح ثاني يعني إن إنت تلف طرف واحد من الرباط حول الطرف الآخر وتسحب طرفي الرباط بعقدة عشان تسوي عقدة اكبر بس كدة.